والله ما بعرف لأنه الإثنين اه وايد مغريين ابي- ابيهم الإثنين الصراحة. لأنه اعالج اي مرض و أنو اتحكم بعقول العالم لأنه اتحكم فيها راح- راح ابعد اي فكرة شيطانية مؤذية من العقول و لا- لا شفاء الأمراض طبعاً هذي بيد الله لكن <hesitation> نكون سبب فيها.